اذا كان ال- موضوع علمي فهحب اني اختار الكتب ، لان الكتب بشكل علمي بستفيد منها اكتر ، علشان الاشياء العلمية بتكون دراسية ، لكن احب اني اشوف فيلم جدا ف الحاجات اللي هي تخص اي حاجة تاني لان الافلام بتقدر تخليك تحس بالموضوع